थोंखे पोता होन तेरे बिना जिनो का मन बि ना करों हौं थोजे भुत प्यार करूं। एब थोंखे कोस समझाणी और थोंखे कोस। बोलने की ज तू भी नु होली तब हौं एला खियानी कोए होन्दौर खियानी कुंगे हालत मुँज होन्दा ता। और एब जब तू होन मेरे साथे मुके कोई चिज की टेंशन ना आती।